दब त्रए जै बए अ नन्ग् रजप् ननेइ मुजन्ग् मुन न मुस ननेइ बन्ग्सिर् मुजन्ग् मुन। त अग् नि <hesitation> होन्तिब अग् थो मुस ननेइ बन्ग्सिर् मुजन्ग् मुन, करुन् मुस बतए अग् नि गिसुय कुक्सि जैय, अरे मुस बतए <hesitation> देहय ब लर्सर् जैय, अरे देहनि थकैब मुजन्ग्। थो अग् देहय एक्ससैस बतए मुस बतए, थो अग् मुस ननेइ बन्ग्सिर् मुजन्ग् मुन, अरे अग् मुस बतए बिरत् कुक्सि जैय, थो मुस बतए अग् नि गिसुय <hesitation> बिरत् कुक्सि जैय, मुस ननेइ जुन्ग् लगसे गुबन्ग् सिलुन्ग् नु मुन, मुस ननेइ मुजन्ग् मुन। थो पुरजप नियप मुजन्ग्, देरे रजप ननेइ न्गौनि गुसनि, जै सन् नै दिन्ग बेपरपु रजप नै जुन्ग् लगसे, नन्ग् मन्छिपरन हन्तन हय जै, <hesitation> न्गनि गुसो मसिर् लिकसिन दोन्ग्। थो रजप नियप मुजन्ग्, थो अग् मुस ननेइ सिलु मुजन्ग् मुन।